مِشان تخزين البطاطا، البطاطا منخزّنا بي طريقة كتير منيحة يلّي هيّ إنّو نحن لمّا منشتري البطاطا أهمّ شي ما نغسلا منخلّيا متل ما اشتريناها من عند التّاجر, لمّا منشتريا من عند التّاجر حتكون كلّياتا بي ألبا وحل بي ألبا الإشيا الّي طلعت فيّا من الأرض يلّي هيّ ترابا، وحْلا، متل ما هيّ نحن منجيبا من عندو <noise> ومنجيبا على البيت بجيبا على البيت بفردا عى شئفة خاش يلّي هيّ شئفة خاش يلّي ما بتمتص الحرارة لا الدّافية ولا الباردة وبفرُد البطاطا عليّا لمّا بفرد البطاطا عليّا بخلّي دواش البطاطا منّن فوء بَعْضُن كل واحد بعيد عن التّاني يعني إنّو ما يكون ملزئين فوء بَعْضُن مِشان ما ي- يعملو إحتكاك مع بَعْضُن هون بصير أنا البطاط لمّا بغطّيا بِحفظا من ضو الشّمس بغطّيا برجع من فوء للبطاطا يعني شئفة من تحت شئفة من فوء بصير حافظتا للبطاطا من كل الجهات <noise> من جهة الأرض ومن جهة الضّو يلّي هوّ ضو الشّمس، ضو الئمر، ضو اللّيل لإنّو ضو اللّيل إذا إجا على البطاطا بيخلّي لون البطاطا يزرَء بيلطوش نِصّا وبي خلّي نِصّا منيح بئا هون بتصير عندي البطاطا منّا آمنة للأكل بتصير خلص فيا شي منزوع يعني للكب. أ مِشان هيك بحفظا بي هالطّريئة هيدي للبطاطا.